جولای د اوړي د څلې پیل دی. میوې او غلې په دې میاشت کې پخیګي او په دو میاشت کې نور، په چا باندې ګرمي ښه نه لګیږي. سړو اوبو او سړو چښاکونو ته د خلکو تنده ډیریګي او ټول په دې لټه کې وي چې که په اسمان کې یوه ټوټه وریځ راپیدا شي او څه واوریږي، له دې سره ممکن به هوا لږ څه سړه شي.